देखो सा हुक्म आनंद मतलब खुशी और दुख मिनाक्क में हुआ है। अगर मनक माना का खुश हुआ तो हुआ और दुख माना तो दुख हुआ। आना पूर्ण आंनंद प्राप्त परवा चावा तो वा संभव कोनी। क्योंकि मिनाक्क सोचो का और थोडो करवा चावा।